Eah myani tsənghən za:r kusan tsəngən wom dzaŋ kasuwa ba latsə a saŋ ɗi:b gya gna tamatər ɗi nə ghəryo ɗaŋ ba konu ca fitə ɗatə dənəŋ ca gi:tə ɗatə danəŋ toh mya di:b ɗi kasuwa amma ya latsə tamatəri tə maggi ko mas gya gon ma cikges ba ca ci masəŋ yauwa ai gingiri ko nyinci gya gna gys tə gya tlu toh ghəryo ɗaŋ basayi ca diya sən ɗi:bɗi kasuwa ghəndi amma basayi tsənghən wos ba ca ɗi:bni gos kasuwa ghənda ca ciŋ ya gi ko ya gi ya gi ghən ɗaŋ a tu monda ko ya tu afi buhu wuri wo gati kawai woyi ci sai kə muri ya nyoli ɗi toh inda wo nyom gi ɗiɓar toh kə muri a nyoli ɗi yoh mə lu:d mətuni gya baba wopm ghai ca fi cik myani ma mya fi cik kuma a cik mya yeli ɓasmi yi ndara ka vu: mondaŋ kya gi: kitn wa a nyom a ɗiɓari basayi ya gi kitn tu har ya ma:n tu ca ɓə:dnəɗi koyan wurɓas yiɗa yan ca ɓə:dnən ɗi kayel a gwaŋgari kamangonghəna ngabti za:r land ɓuruk migom cik kya yel dashi ɗan a gwaŋgar gon yan nə gonghənəŋ toh wa a ɓani vin yir wurɓas ɓet amma kayel a gwaŋgari toh yanca mya nda kasuwa gom a latsə kya səŋ ɗi:b gna wondo ɗi ghərwon ɗaŋ mya diya mə nda kasuwa mə di:b ghəndi amma basayi gos tli kasuwa tu ah a man nə ɓədkən wa ya man nə ɓədkən wa toh gi buŋgən a cati ken ghəndi a gos amma yan vi: gya gon kam bawo dambartə gosəŋ domin ba wo vu:tə a raŋ amma basayi har ya wum tu a ndai nə ɓədkən wa toh gos fa koni a farai yan a ca mya wultu kab ghəshi gya gi ɗaŋ iyaye wopm tə gami mənən myani mərghə za:r gaskes kəndi mə ngaɓəntə tashi mbətləm ya ma:n ɗan tu kasəŋ ɓa:d nə ɗi a nda kasuwa nda ɓə:d ghən toh kə cighənes ka tuɗi ɗo unda tləghən dən wuŋoh ko kə wurɓa makaranta ka tuɗo yan aca ka gi gna kin wa ka nad ka gayi kya tlə kasuwa t; ma:n tukə tlə nə mas tə maggi yan kya gon katu ca ci gyasəŋ wo di:b nə mod sən shin a misəŋ

a gibkə kashi dzub kashi tan tan ba ca ɓə:d waŋ to yan a ca mə wutu myani sayawan məri za:r ba mya ɗi:ɓ ghən kasuwaŋ ko nasara inya wutu <noise> ca gnalni zaɓe inya ci tan tani a guda dzub ai a ci zaɓeyi zabe gi ma ta wutu tə bwatə gon bwa na: yatləŋ shiyasa mə wuutu <hesitation> myani yatl za:r kwata ba mya ɓə:dni kasuwa ghənda mə ciŋ gi ko nə gna kya cettə wo wul cik ghəryo ɗaŋ mya ɗi:b kasuwa yan nə gya gna lawur <hesitation> doya ma ba mya ɗi:b geɗi zaghat ghandi yan nə doya ba mya ba mya ɗib tə ba mya giyiŋ mya di:b ni kasuwa tə gya lawur tə gya mbugn tə gya geɗi na: gnamci kab gedi na: gnamci ba konu ghənda ca giŋ mya di:b ni kasuwa gi gos <noise> ka ɗi:b tə kasəŋ ga yan kya buskən wud tə ɓintli toh kə cati a wud tə ɓintli kya bus kən wud ya nyaŋyi toh kə kə kə ca vi a mob a mob kə turghəni ma wusuŋ ghən toh yani yan basayi ya mbi gna jiga wos ndai ɗi kasuwa <noise> toh wo ɗi:b shin ghai ya sən ci ɓani sati ya man toh wo man sutu ɗa ɗa ɗa amma ba tə ɓə:d wa ko kasuwaŋ yan citə gna citə gna ɓitalghən won tu ah ah luwos a ɓani toh wo ɗi:b kasuwa sutu dən ghəryo daŋ iyaye wopm tətaya fi har yawon ma mighai ba tə gya mən məni won ɗan ta fi karatos ɗi ma yaŋshi ma a la:b dli ba wo yadda ghə mən tu ya gi ghən tə nyom tə ɗiɓari gaɓa ɗayaŋ ko myani ɗan mya wulvin ko kə kasuwan ɗan mya gi mya gi ba mya diya mə nyom mə ɗiɓari kwatakwataŋ mya gi sai mya tuli dlye dlye watləŋ ɗan von ca shighən sosai ləb a jikai toh lokaci gi nda ma ma nga kə ɗiɓarghən mə ɗiɓar mya fi toh mə ɗa gna dzub dzub dəni mayi mə ɗiɓari mə ga dzub dzub dəni mbətləm don mya diya mə ga dzub dzub dəni nandami buhu toh mya mani toh mə ɗa dzub dzub dəni mayi mə ɗiɓari mə ɗib gya gna wuŋ ghai dayike kites ɗaŋni mya man tlwa tə kakɗi ɗaŋ sai wuŋ amma ba mya nyom mə ɗiɓari ko ba mya nyo amfani kawai mə mya na nyom ko nə mbalwa ko nə vwalaŋ ko nə zam mə mbitu masəŋ ɗiɓari uh uh ba mya fi cikghaŋ kya ndaɗi kasuwa ma ka man tu a ɓə:ɗəŋ kya man kasuwa ma ba ka man tu a ɗiɓarəŋ kə man a ɗib njwan a ɗiɓar njwan mya ɗib gom njwan mə ɗiɓar njwan tsənghən sayawa ghəndi yan mə wutu kashi tan tan a gib kə dzub kab mya fi ghəshi gya gi yan a ca mə wutumyani za:r myani yatlkə za:r mya fi gom cik ka ɗibɗi njwan kə ɗiɓar njwan yan kya ɗiɓarni vwalaŋ ba ka mbi ko mudu dzub dzub dəni nandam ko mudu dzub dzub dəni lim gaɓa ɗaya kə tli kə saŋ ɗiɓari tu kya man nə gyelaŋ ghən kasuwa uh uh kya yel za:r a mbi dzub dzub dəni dzub səŋ ndar kasuwa toh a ndar ko ca gnal tə biya nə wurɓa makaranta ghai ta gashi wurɓa makaranta mən ko a tli nə university wos kwan ghən ko a tli nə gna NCE wos fighən toh wosən ngab nə wurɓa dən biya ko wurba kabkə ndaghən aji toh wo biya ghai amma yan nə kə ngelaŋghən tə gya kamtsa ko nə buki kərməs toh yani toh ghən ka ɗiɓar gna kaya wo gha ləɗi gna dzub dzub dəni mayi kə ɗib gna kaya kərməs məri mən ghai amma myani za:r ba miyi ɓəd wa kasuwa miyi ciŋ so a ləɓi ma wutu ya nyar məri za:r mən sosai tə kokari a ləɓi uhn mya wulvi won ko ga:m viyen dun yan citu məri konu tə shiti tə fi yandiyoɗaŋ wo tsən tə gamas a ɗəŋ kya tsən tə wayo toh ka taimaka gama amma kya tsənni ɗan ba kya kwan ɗa rai toh tsənghən wa ma ba wo ndaraŋ ka tsən tə gəɗəŋ mya kab gəd mə gəmi gəɗi wo tsənghə mənəŋ kya man kə man kitə wurɓaŋ ma ka ɗi:b nə ni kə lər nə ni kya ɗiɓar kya ɗi:ɓ ka ɗi:b nə ni ka ɗiɓarəŋ bare a ɗib.